Mba ahazoañao antoky zañy fa ampy proteiñy. No añao tsy mihiña heña da mihiña raha maro azo raha teña. Da ampifangaroañao ao karazañy voamaiky iñy miaro hañikotraña miaro <hesitation> a- noa de kôkô vao ampiañao legimy. Da atao raha miovaova koa zañy le raha hañi teña amizay.